<noise> Ya! <hesitation> Karaza- agnatiny karazam-bôrogno akôho na izy satria izy magnaimbagna aveo izy misy vôlovôlony, de <hesitation> magnantody.